إي يكون مهم الإنتخابات تكون مهمه الانتخابات وقت ليا- وقت لنعرفو المترشحين شكون الكل، نعرفوهم واش عملو من قبل نعرفوهم شو و وين يعملو، مش نبدو نعرفو واحد ولا ثنين بش ننتاخبوهم كان هوما، كيكون مهم مش الإنتخابات ما متتسماس بالنسبه ليا أنا راح تتريف في لعباد الكل، ما تتسماش أني راح أختار في ما بيناتهم، تتسمى عندي شكوكي مخ مشيت هزيتها و رجعت.